Një frigorifer funksionon duke mbajtur ushqimin të ftohtë falë një sistemi që heq nxehtësinë nga brenda. Ai përdor një lëng të quajtur ftohës, i cili qarkullon nëpër tuba dhe thith nxehtësinë nga ushqimi. Kjo nxehtësi më pas nxirret jashtë, duke e mbajtur brendësinë e frigoriferit të freskët.